Meksiky ndraiky zen̈y, rô mankalaza andra ny fety de la môro ze. Mankalaza ze rô amin’ny fivolanan-drô. Abaka iô <hesitation> resaka fandokisana man̈ana ny maha izy azy koa irô. Resaka fampiasan̈a episy àby io. Fan̈anôvan̈a takôsy e, karà ze.